आर्ट डेको, आर्ट नोव्यू, पॉप आर्ट, डिजिटल आर्ट। कॉन्सेप्चुअल आर्ट, <hesitation> स्ट्रीट आर्ट। ऑप आर्ट, क्युबिसम, फ्यूचरिसम, अकॅडेमिक आर्ट। क्लासिसिझम, ग्राफिटी, कोब्रा, कलर फील्ड। मिनिमलिसम, रिअलिसम, <hesitation> सुररिअलिसम।